<noise> Sia, hualu, hopis, nina, tolim, tonom, tohit, towal, tosia, malot. Malot na asia, malot na hualu, malot na hopis, malot na nina, malot na tolim, malot na tonom, malot na to-tohit, malot na towal, malot na tosia, tanauk. Tanauk na asia, tanauk na hualu, tanauk na hopis, tanauk na nina, tanauk na tolim, tanauk na tonom, tanauk na tolim tohit, tanauk na towal, tanauk na tosia, <noise> hopis malot. Hopis malot na asia, hopis malot na hualu, hopis malot na hopis, hopis malot na nina, hopis malot na tolim, hopis malot na tonom, hopis malot na tohit, hopis malot na towal, hopis malot na tosia, nina malot. Nina malot na asia, nina malot na hualu, nina malot na hopis, nina malot na nina, nina malot na to-tolim, nina malot na tonom, nina malot na tohit, nina malot na towal, nina malot na tosia, tolim malot.